Alen ng'a ng'et supuhi, ko kang'et kityo ki, asa, as korok ang'et, awe chikoni apalal mat, kolal maat ande peek mat, as kolalyo pek i, kokauun toket aun toket, kolalyo peek ii aanam peek awakei tuka, aitu kokamamii cheko aitu anyarang'u cheko a- ayoo chaik, ande yoo chepo chaipe sosayati, amu petushechu keipe sosayat, as korook akany chaik. koruryo chaik asilchi laak kiit laak chuk koee, kokapendi sukul kopa sukul, as korok ke ee, kopa lakok kee ak musee chaik, ke <hesitation> chaik ii aketau kepchechi kei paishonik, ng'oka kepekekeer kiakiik eng' ole kiakeen, pokwaket kiakiik, ketau kepe paishet nepa imbar, kepeke keng'et kosipwa msee imbar achop chakula, chepo lanchi, ande kiseri maa akawe. asup kiaitite keyai imbaret. Opoch olapa saa sa sita ak nusu anyo anyakarangan chakula chepo lakoi, as akarangan lanchi, korok lanchi kokaitu laak pwani ko s kaa kopokwamis sokowekta kei sukul, apai lakok kai kokait musee akine, koitu kwam lanchi kwam lanchi korook, kokarok lanchi kokamii pek chelalang ma kounkei akorok musee were ng'okameche kwechikei olakawa, ang'etu mama, atapen kiakiik koka kakikachini pei akachi pek akatau ayai paishonik chepo koskoleng, atau ale aa ng'omii pusyek atau akwany, akokatitau ingwek eng' imbar akwany asakan ingwek chepo chioni, as anyachap. Ingwek ak akakwanye as, korok kimyet, kokait ola pa amu kisipkechope achek pet amitwokik kokaitu laak akichek, koitu lakoik ii, kouun kei kokachapchi peek, kounkei ale ouunkei, kounkei korok kokamii chai yo chekakatukchi koee chaik, korok kopa kopa koin kopakosoman, koka kosoman karipu wan hawa yo, kowekis kopokwam sapa, kwam sapa korook kepe kokamache koruiyo laak ke saa, koruiyo laak, kokapai kopoto musee nenyu, koruiyo laak keruiye.